हमरा एक खाना बहुत पसंद छे लेकिन ऊ बहुत। टेस्टी छे बढ़ महंगा, आऊ बहुत महंगा छे ओकर। नाम छे पनीर चिली ओकरा में बहुत तरह के समान। परे छे जेकरा नाम छे जेकरा मेन चीज होई छे। पनीर पनीर सबके पता होई छे के एकर दाम होई छे